أول شي حاول تزيد الخظار في كل وجبة، مثلًا سوي شوربة خضار أو سلطة مع الدجاج المشوي وبدل الخبز الأبيظ جرب الأسمر، ودايمًا حطلك فواكه كوجبة خفيفة وداء وحاول ما بين الوجبات تاكل خظار وفواكه.